אנה כנעראפ נסבח וכנעראפ נרכב א لدראג'ה מזיאן, תעלמת נסבח מן לי כנת צע'יר תקראיבן מן לי כאן עינדי תלת סנין וכ'דאתני שחור באש נתעלם אלאסאסיאת ונוולי נקדר נתחרכ בחריה פי אלמא, אמא רכוב אלדראג'את תעלמתה מן לי כנת צע'יר חוואלי חמס סנואת וכאן امر סהול שוי כ'דית איאם קלילה באש נוולי נרכב בלא מא נטיח.